Aaa ati emmere gyetuyinza okulya tusobole okwekuuma nga tuli boomi tetulina kulya mmere ya kika kimwe tulina okulya emmere ekuboneka nga eku bbalansinga olwaleero n'olyaku o namira budi n'olyaku amatooke budi n'olyaku aakaita budi n'olyaku omukubi ogwanjawulo n'onakati nk'oyo naye obuzibu bwaiswe buti buta nti tulya emmere ekika kimwe era ekizwamu obwomi bubba bukendeeri.

Aa ebifo bini biyambire abakyala okubba nga bakumanya eddembe lyabwe okumanya ku ebikukwatagana ne Gavumenti ate ni biyambire abaana ba bwala okubba nga bakumanya ensonga ya kusoma n'okwekuuma okumanya ebisai ebiri omu maiso.

Eeeh kitufu ekibuzo ekyo kikulu muno amazima gali nti olina okuba nga oku okusula omu tandaluwa eeeh olina okusula omu tandaluwa buli lwotasula omu tandaluwa oba akatimba ensiri zikwiza okunena lazima omusujja oba okwendya oba tokwendya okwiza oku gulwala n'olyekyo nkukoba sula omu tandaluwa ate gyisulemu kusai abakusinga obwingi batimba etandaluwa ekyamazima kiri nti naba nga etandaluwa agyitimbire naye nga tagyisuremu nasula te nzai sula omu tandaluwa omunda nikyo kikulu

Eeeh empiiya zange nzibika omu bank ti tibanka yonkai nsobola okuzibika ekka nkosobola okuzibika omu bibiina byetubamu kale empiiya zange nzibika omu bank n'ebintu ebindi

Engeri za kwetangiramu omusujja gwa nsiri zingi muno okugeza okubasya omu butimba bwa nsiri haaa buli waliwo okwigalawo amadirisa gaiswe bukyali akasweko nga kakaika

Akiri ati buni omuntu omukulu akusobola okuwandika weki wekiwetagisa nawandika ekikumukwataku oba ekikumuluma natasokatte kulinda nani eyampandikiira nadala omubantu abakulu.

Haaa eeeh ebiro ebyo enjura etonyere era etukore kusai eeeh abantu abakusinga amwei bafunire amakungula era eeeh tuli kusai abantu tebali nzala emere tuli najjo mubwingi olwa njura eeeh ebeire ekutonya

Nobba nofunire enda yaba edi abasawu abakugu basobole okuboneka nga bakkujuna okubba nga okumanya butyai omwana nka naali omunda, biki byoona okwewala nabiki byolina okukola wekwate abasawu abakugu

Aa kyona ekyo ekigambo kisai ekyakukolesya omutimbagano kubanga gukwanguyaku ebiseera obwingi aa amaloboozi n'enkola ya bintu tekinologiya eni neyanguwaaku so n'olwekyo ku kuki kukibuuzo ekyo aa ekyamazima kiri nti tekinologiya atu atu tekinologiya atukoore kusai yeee kale kubanga o tekinologiya gwetukukolesya enaku zini umm akutuyambaku okuboneka nga ebintu bikwanguwa okusinga eirai twavuganga bugaali oyaabike twavuganga bugaal oyabe okukidi naye okusinziira ati buni oku mbeera eriwo aaa nje nkukoba nti kituufu ekyo tulina okukolesya o tekinologiya otekinologiya oni aliwo okuboneka nga ebintu byaiswe bikutambula ate omu bwangu n'okusevinga obwire.

Ekintu kye kyensokeraku okola nsooka nensaba ninsaba okatonda okanca nimala okusaba naaba amaiso n'enkuta amaino nimala okuuta amaino nywaku akacai nimala okunywa akacai ninyaba oku mirimu

Mmm ebyolooni byaiswe tuyina okubanga nga tubikuma nga biyonjo eee tukubyoza, tukubinyonkeeza awo kiba kikuma obuyonjo omu kitundu kyaiswe abantu abalinainewo naiswe ekka nga tuli kusai embeera nga jisai nga tibikunya, tibikuzwamu lusu lubbi.

Abantu nibamala beegere, bamanya era baawula nebamanya biki ebikubagaita era ebikubaimbya. Ate are ebyanyegesya biyambire abantu okuba nga bakufuna emirimu nebeekulakulanya nebebbeesyawo omweka zaabwe

Abaana bainza okukwatibwa amangu obulwaire bwa kidukano oluvanyuma olwakuzenyera omubifo ebicaafu kubanga omubifo ebyo wabbaayo obusiisa ati wesanga abaana nibabba nga bakuzenyerayo balya emere amwe n'ebintu ebindi ebyakulya ebintu ebyo nga biruku obusiisa obusiisa obukuligiraku okuleeta ekidukano so omumbeera ejo nosanga nga kyangu muno omwana okuba nga akufuna ekidukano naddala nga akuzenyera omubifo ebyo ebicaafu

Empiiya zange zemba nfunire ezimwei nzibika omu bank ate era ezimwei nzebikira ezindi nziteka omu bintu ebikalu omuli ogula eitakali ente amwei nebindi

Amagezi genyinza okuwawo nga omwana abyaire nga akyali mutto amale okubyala aireeyo omusomero amasomero kuba okusoma tikukanga, okusoma kwo kwabira kimwei omumaiso nebwoba nga okairikire ndowo buzibu nigo magezi genyinza okuwa omwana oyo omwala abyaire nakyali mutto atakanga awo olwakubba abyaire aireeyo asome.

"Zibakwata olwa bujama obwakaliriirye nga takwefaaku kunaaba abandi nga n'ewakuraara nga tayonjezeewo naye abantu ni beega obuyonjo obwekyo obwikiririire okunaaba n'okwesaairyaku akiri n'onaaba n""osaairya wokusula nje nkukoba enjunzai zini twabba tuzetangiire."

Kikwetagisa muno abaana ba bwaala okubba nga bakwaba omumasomero kubanga nibabba omumasomero beega bingi muno ebikubakwataku ka bo abaana ba bwaala ate n'okumanya butyai bwebalina okwebeesyawo.

Uumm oikendi akutoonya akutoonya naye tiniye akutoonya omuno ebiro bini lw'okubba oikendi waiswe abba wa sizoni abba wa sizoni natoonyamu emyezi eisatu nawummulamu omwezi kale okutoonya akutoonya naye takutoonya muno okusinziira oku sizoni ze zetutera okubba nazo.

Endya egibi ekusobola okuleteera omwana obutabba mujuti, embasya egibbi ekibiina ekusobola okuleetera omwana obutabba mujuti aaa n'enyakalya gyebamwakalyamu okwikara oku katuntwire buli saawa nga yeraliikiriire kyona kikuletera omwana obu tajuta atii obutabanga tokuwanyisa wanyisamu omubya kulya kyona kisobola okuleetera omwana okubanga akonziba n'atabba mujuti.

Olunaku kisinziira aai werunsangire na biki byenkola naye ekidyoli omuno ndya emirundi ibiri oba isatu omu lunaku okusinziira oku mirimu n'ai wentambuliire.

Uum okukuuma obuwangwa ebyanyegesya bikuyambaku bitai abaana bakwaba nibeega obuwangwa bwaiswe engeri nibwaizire bubaawo ye obuwangwa bwaiswe bukola ki kale okusoma abasomesa bakuyambaku okwegesya abaana

Aa ebyanyegesya biyambire aa naddala aa okubbanga ensi yaiswe yeyongeire okkulaakulana n'ebitundu byaiswe byeyongeire okkulaakulana kubanga omwana na kusoma kikuyamba muno akubba okufuna omuli nabba nga afunire omulimu aa akubba nga afunire edi aa mansire ini kaamu so akasente ako nabba nga akafunire akubba nga akuyambaku okkulaakulanya eka so ebyanyegesya bituyambire muno kubanga byongeire okucuusa amaka gwaiswe

Ebyanyegesya bini bituyambire muno kubanga ololeera ensonga ezitalu zimwe omwiswe abantu okufuna e sente omuntu nti nabba nga asomere ayanguiribwa muno okufuna omulimu n'okwekulaakulanya amangu nga takufuna nti oba takufuna sente nti tiyasomere amangu niyekulakulanya.

Enkolesya ya ntambula etasyeera nijoo etakisi, etakisi tekusyeera eeh okusanga olugendo lulai nayenga bakwireeku enkumi ibiri, lukumi, enkumi isaatu ekitali kunkolesya ezantambula ezindi etakisi yo tekusyeera.

Abaana ba bwala basangire obuzibu bwa sukulu fiizi, basangire obuzibu bwa basigazi okubatawanya mbabaya omusomero n'abasaiza abayina esente, kini ababyaire tubakubiriize okukola amwei n'okuboneka nga abaana tukubakubiriza okwewala abasaiza abo abakubadyekadyeka okubayya omu masomero.

Nje n'ekka yange waliwo benyi nyambireeku okutwala weba kwegeserya abandi nimbaguura okubimwei ebikwetagisirya oba olyawo ebyandiremeserye okugeza nk'ebitabu, ekalamu.

Eeh singa mufuna omuntu ayina obulo obumanyisyo bwa kasubba omukitundu kyanywe, mutegeeze omusawu wakukyalo oba omusawo yena yena oba ababuyinza katugeeze nko sentebe wakukyalo nabandj bona bona leke babayambe.

Akaita nikyo kizi kiibuli kyensinga okwendya n'okwata amaizi ningateeka omu sepiki ningateeka oku Kyoto amaizi nigatokota nigamala okutokota nkwata obuwunga ni mbusensa oku maizi agatokotere awoni ninkwata omugai nintandika okubba nga nkumyena nga mmaale okumyena oluvanyuma lwa dakiika ka itaanu nyaba omu maiso nimba nga nkwibula akaita kabba kaiire ni nkakubbula oku sowaani gyentekereteekere okusai olwoni nintandika okubba nga nkulya ekiibulo kyange.

Abasaiza kyenkubakubiriza nikwo okwaba omumarwaro agabali ampi waliwo amarwaro agali oku ddagala lya senta ttu waliwo amarwaro agali oku ddagala lya senta siri oba senta for baleke basobole okwekeberesya okwongera okuyambibwa omu nsonga ezikwatagaine n'okansa wa busaiza.

Engeri omwenkanonkano nigwaizire gubbaawo, ndoowo nsonga lwaki omwana wa bwala takwaba ku somero kikwetaagisambe muno omwana wa bwala okubba ng'akwaba oku somero ngerimbe owa bwojo nabba

Emizenyo abaana gibakusinga okuzenyera omukitundu kyaiswe mulimu omupiira aaa ogw'abaala n'aboojo ee nigyo egyo n'okwiruka n'ebintu ebindi bingi naye nga omupiira okwiruka abaala okubaka nigyo mizenyo gitusinga okukola omukitundu kyaiswe.

Uuhh byenayegere okusomero nkugezaku muno okuwulirya ekitundu kyange ekikusooka nkusobola okusomero nenegereyo okusimba emisale nyizire nenzisimba omukitundu kyange nyizire nensomesya empisa abarabange omukukitundu kyange kale nkubalirya ntyo

Ebifo ebikumbanirwamu biyambire eka yange okubba nga ekumanya ebikufa omukitundu, ekumanya ebikwaba omu maiso omuianga era n'okumanya biki enteekateeka za gavumenti eziriwo.

Haaa haa oku nadala okuba nga nkuwona okwelalikira okuzwa omu bizibu ebyabulizo haa kingwanire okuba nga okwesiga nesigire okatonda kubanga ne baibuli ekoba nti temwe tetwelalikiranga e baibuli okoba nti tetweralikiranga so buli niwekwata okatonda okatonda oyo eyawo okwelalikira ate nokwelalikira kuyinza kwiyawo muno nokuba nga tukweyongera okukola hee tukole namaani tuboneke okuba nga tukwiyawo okwelalikira kubanga buli noba nga oyinwo akasente embera eba ekugonda

Ati buni ku nsonga eyo omusaiza ng'okuura obukerwa buli kaseera kyandibaire kusai kisai oyabeku omwirwaliro omanye obukerwa bwamu aa bukuzwa ku kiki obwoomi bwaiswe kikulu muno okuboneka nga aa tukumanya engeri yabwo ne sitatisitiki yabwo bwemereire butya naye ebiseera ebisinga obwingi abantu tumala kulwala n'ogwa ansi ale oluvanyuma okwendya okwaba o mwirwaliro so kyakubaire kisai omuntu noboneka nga okwaba omwirwaro niwekebera niba bba nibakukebera oku bwoomi bwamu mwemereire ngeri ki naye we nabaawo buli kaseera ndi mukerwi ndi mukerwi naye nga tokwaba mudwa mwirwaro obulwaire buyinza okubba nga butaamu kale n'olwekyo tulina okubona nga tokwaba omwirwaro twekeberesyeku ate n'okulya kwaiswe kwona kubbe kubbe kusai naye okuura nga oli mukerwi buli buli kiseera kyoona ti kigambi kisai. Yaba omwirwaro ofune adivayizi okuzwa omu omu omu omubasa omubasawu